المفتاح اللي يفتح أي باب كان بيد نجار بسيط، قرر يجربه على أبواب بيته، وبعدين على باب المدينة القديم اللي ما حد يعرف شنو وراه. لما فتحة اكتشف مدينة كاملة كانت مخفية بس مو عادية.